اغسل الأرز تحت الماء البارد عشان تشيل النشا في قدر حط الماء والأرز والملح، خليه يغلي على نار عالية بعد ما يغلي خفيف النار، وغطي القدر، اتركه يطبخ لمدة خمسة عشر إلى عشرين دقيقة. بعد ما يستوي اتركه خمس دقائق بدون ما تفتح الغطاء.